Maq ei tiiäq kost saq naaq väikuq restoraniq vällä lövvät aga näq ummaq tõtõstõ imelidseq! Sul om väega hää maitseq maq piät ütlema. Saq piät minno tõnõkõrdki vällä viimä.